Ny ilaina ny fandrahoam-bary elektrika moa zany da tsy ino fa mba ahafaha mahandro vary. Igny e da manosiky sy manafana ny rano mba ahafahan-tegna hanamasaky an'ny vary igny agnatiny ao.